Ùnén èsélíóñó ùyié ámmó, mkpó sínám nùnén ésélióñó ùnyié ámmó ádé, ágwò ámákidéb ùnén ùsùk. Ányélifód ùnén ádé áchin ùdùk, ùnén ádé álébá kilùñ ádé, mkpo ñté ákpá ùsén àfùró, ásók ùsén ádé, áfùró ùsén, ákpá ùsén né ájók ùsén íbá ñé ásók ùsén ítá ádé, ádésé ányé wínó ùnén ádé ñdidiá, náñá ányé nó ùnén ádé ñdidiá, ùnén ányé kédébé álísùk dé ásùk ákùd ànsíbén ñdidiá ísók ádé ké ányiyié émó, náñá ányé kùkùd ánsísí bén ñdidiá isók ádé, ájém íkéné ánsisi bén ndichá isók ádé sádé ányié átá ájók ídòrényin kese ányé li ádé ké ákámá ñdixhá sé alino émó, ùnén ádé mkpó ádéhé, ùnén ákpébá kilùn ákímítié kilùn ádé áfòd, ásíné ñkwá áfòd, áfòd ányé gwák ásùk ákéné náñá ñsíyíé ákò ánùñ ákámá, ámá fòd né ágwàk àdé, ñtó ádé éná élí kpòn, ánsíyié ùnén ádé álámùm ùnén ádé áká ùlùa. Ákéyàm, kpédé kékédé ñtùnén ítíón, ákíkó íbá ùmán itá, ányé álásiò ákíkó kéd ásùk, ásiò ùmán íbá ásùk ábén ñlógónsùhó ádé ákéyám, ánsídógó ísùhó ádé álánùhó ákánádá ámáná á tót, ñtéré ñtéré, ñtéré, ñtéré, tùtù ùnén ágwák, ùnén ádé mkpó kéd ádéhé áfón ágwò ínyié kílùñ, ésémùm ùnén ényám ékámá ékpé ákùk ùfókñgwéd ñtòkásén, émùm ùnén ényám ékámá ébéd áfóñ, émùm ùnén ényám ékámá ínyié ákùk énám mkpó sé ékpéná ñté énám.